راهو أن كن كانو تصبح بالحق ، والله ما نحب ناكل حد شاي ، أما بالنسبه ليا صباح: هكا (كادجو ديفور وي) ،هكا (يتعا فيكيا ) ،هكا (يغورت )ولهكا (شيفكيا ) معناها هذا كل شاي <hesitation> ما هذا هي بالنسبه ليا ماذكر حليب ماعندي حاجه فيه.